Ko ko iyo ndakaso te <hesitation> xi'iso ndaka naá te ka-kavaso na kue'e lujua <hesitation> najaso ve'eso a jnu ña kua'aso ko-ko kú naja.